Zaoda huku kwetu kijijini zaidi ni machungwa nazi, manga, mahuti, mboga kama mchicha, ng'ogwe Ila nyanya tunguja wahandahu mikumi kwa mmoja zaidi huku kwa wenzetu wabena kwabada huko lakini hanu huku kijijini kwetu kimwicho abondeka kinacho kabuu abodeka hands tunguja ni kumi kwa mmoja. Kilochahuku nyanya zaidi lute rushoto soni kule kwa patikana nyanya kwa wingi. kweta kwa mtengogwe huku tema ngogwe kama zakudmiliamtu kahanda migogwe milia lakini kula kwamgwe kwambuye mtu anaheka tatu za ngogwe mbaka kwa kipindi wateja hawapatikani. Mwaka huo kinta ngogwe debe shilingi mia tatu basi kigwagedebi kaongezwa nusu debe maana kwambezamteja hivyo upatamteja maana miaka wakati huo ni hela nyingi. Ukaita hotelini shilingi hamsini kuidinda kipindihicho cha zamani. Lakini sasa ukiingia hotelini <hesitation> shingiefushano ibindaugeduu ukenu. shingiefushano ibindaugedu nawena ukeguta maana kilakitu ikijuu maana ukiingia hotelini ukambia utaka ugali na nyamà <hesitation> nakuosha vyombo. Wefunge kipindi hicho cha zamani sentirukia ukawatanda mwanakive akabatebahatiyako ye daguike mojakwamoja mbaka kwa mzazi wako akaguekwamba fulani kanetanga kangutanjiani basi onike siguoni getwanga ugetwanga huziga maswali wewe ukumtangiani. Unajibu basi kama weka wesingo wahijuata Heda maana wakati wa zamani watu kama wose kama nyenu. Wahazibiwa hata watiacho wazibu wambiawagonasi kikutandike wamwitamwana kivye wendio mtende bwai kwanza wee una adabu lakini sasa <hesitation> vyeya kanakutanga hezamwenye? Kwa idashida ya pesa maana ake pesa hakuna mwanakae nyumbani katina unga kubweza kupitakapata hela ya unga na mboga. mwenye akalawa kamwambia mamiyaki nendakazini kabauka <hesitation> ndikaswa kafungaswa atie mwanangu. Shida nehekayo sasa wana wahangaika maana tambahuruka atie huruka ikiambatana na shida. Kama muma mnauwezo natate munawezo makahangaika kwanza takutegeza mwanangu seguso sahivi haya mbati. Lakini sasa wee mwenye kuzati kudakudekuta mwana nda igutwe lazima ahangaike sasa akamfugakui kamakukukamakande ahama kwamwezimwenye kande. Maana hendaangetavu akahokota hadakataviugali akahokota. Mwishokwe kahama hasa kama mwanahadamu wekanamwana kwa matumizi vitana basi henda kapate mgosi. Mgosi hiyo kummNaki hata mia hatakikutwekea lakini mwanaaishi apata mimba avya kwezambia asantemwezekuu kwamba nashukuru kupata mzukuu wangu. Nakikwadashida yenayo yekamwana nayo aanza kuhangaika ili apunguze shida